Mendoj se ka më shumë nuanca flokësh sesa mund të numërojmë. Përveç ngjyrave kryesore, ka ngjyra më të rralla si biond luleshtrye, blu e violet, të cilat disa njerëz zgjedhin t'i kendë. Ndë këtë mënyrë, mund të themi se kombinimet e ngjyrave të flokëve jandë praktikisht të pafundme.